Ireo fitaovana fototra hita amin'ny bisikleta dia ny kodiarana, ny lasely ,ny gidô izay amiliana azy, ny famoizana, ny chaîne. Ny fomba fiasan'izy ireo kosa de rehefa mamoyilay fitaovana famoizana enao de mihodina ny chaîne. Ary iny chaîne iny no manodina kodiarana ao aorina ary manosika ny kodiarana eo aloha mba handeha.